انا كي سافرت عبر الزمن ووليت الف نسنى للور انا راني نشوف بالمعلومات الي عندي على المستقبل بلي رح نسي نسقم البشرية و نسقم التاريخ ونحي بعض الاشخاص الي ماكانوش ملاح ونعاون الاشخاص الي كانو ملاح